فضولها خلاها تروح تاخذها. فتحت الزجاجة ولقت رسالة داخلها كان التحضير عن كنز مخفي في الجزيرة، قريبة على طول قررت إنها تروح تدور على هذا الكنز اتبعت الخريطة وبعد شوي لقت صندوق مليان ذهب مجوهرات رجعت قريتها.